Misy a sakafo raha hohanina magnasara fomba fahitana maso anatin'izany zao fihinanana karôty na manta io na masaka na hohanina manta izy na hohanina masaka dia mahasara maso aby, dia agnatin'izany koa fihinanana paja masaka dia fihinanana manga masaka